Kidi, fidɨ, vatlɨ, maha, matsi, firfɨ dɨ, kuciya, dṫɨrbi tim, bahɨn wutir, bahɨn sir, bahɨn kidi, bahɨn fidɨ bahɨn vatlɨ, bahɨn maha, mahɨn matsir, bahɨn firfɨ dɨ, didi bahɨn <hesitation> furfidi didi bi tsir, dibi tsṫr bahɨn wutɨ, dibi tsir bahɨn tsɨr, bahɨn kidi, bahɨn fidɨ, bahɨn vatlɨ, bahɨn maha, bahɨn matsir, bahɨ firfɨ dɨ, bahɨn kuciya, dibɨ kidi, dib kidi bahɨn wuhɨ dibɨ kidi bahɨ, tsɨr bahɨn vatlɨ, a bahɨn, kidi, bahɨn fɨdɨ, bahɨn vatlɨ, bahn maha, bahɨn matsɨr, bahɨn fir fiɗɨ, bahɨn kuya ciya, dibṫ fidɨ, dibi fṫdɨ bahɨn wutɨ, bahɨn tsɨr, bahɨn kidi bahɨn fɨfv bahɨn vatlɨ, bahɨn maha, bahɨn matsṫr, bahɨn fɨɗɨ, bahɨn kuciya, dibɨ vatlɨ, dibɨ vatlɨ, bahɨn witɨ, bahɨ tsɨr, bahṫɦn kidi, bahɨn fɨɗɨ. Bahɨn vatlɨ, bahɨn maha, bahɨn matsir, bahɨn firfɨ dɨ, bahɨn kuciya, dibi maha, dibi maha bahɨn wuti, dibi maha bahɨn sir bahɨn kidi, bahɨn fidɨ vahɨn vatlɨ, bahɨnnn maha, bahɨn matsir, bahɨn firfɨ dɨ, bahɨn kuciya, dibi firfṫdɨ dibi firfɨdɨ, bahɨn wutɨ. bahɨn stir, bahɨn kidi, bahɨn firdɨ, bahɨn vatlɨ, bahɨn maha, bahɨn matsir, bahɨn firfɨdɨ, bahɨn kuciya, dibi kuciya dibɨ kuciya, bahɨn wutɨ, bahɨn tsir, bahɨn firdɨ, bahɨn ki- bahɨn fidɨ bahɨn vatlɨ, bahɨn maha, bahɨn matsir, bahɨn firfɨdɨ, bahɨn kuciya, del wutɨ, del wutɨ ina dirbɨ tim a del wutɨ ɨna wutɨ, ɨna tsir, ɨna kidi, ɨna fɨɗɨ vatlɨ, ɨna maha, ɨna matsir, ɨna fɨrfɨdɨ, ɨna kuciya, ɨnaaa dirbi tini, del wutɨ ɨna dirbi tɨm, bahɨn wutɨ, bahɨn tsir, bahɨn kidi, bahɨn fɨdɨ, bahɨn vatlɨ, bahɨn matsir, bahɨn firdɨ, bahɨn kuciya del tsir ɨna- ina diɓɨ tsṫr.